ñajaa vaera mbae <noise> ijimbi oyeapo vae, ra jare ojaa vaera curva aniara yayavi mbae yayapo jaema ijimbikavi <noise> vaera óe yandeve